पेरू देश के मौसम के बारे में पेरू तट पर अर्दशुष्क उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु है। जिसमें औसत वार्षिक वर्षा एकसौपचास मिलीमीटर हे मई व जून मई व अक्टूबर में ठंडे महीने होते है। मतलब मई व अक्टूबर में ठंडा महीना होवे और उत्तर में अधिक अर्द्धउष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। जिससे तापमान औसतन चॉइस डिग्री सेल्सियस <noise> रहता है। पेरू में शुष्क तटीय क्षेत्रों में सबसे गर्म महीने दिसंबर से मार्च <noise> तक <noise> होते है।